اكيد اتحكم بالماي افضل من ما اتحكم بالناغ الناغ اذا اتحكم بيها غاح احاول ااذي أو ابعد اذى عن اشخاص بينما التحكم بالماي كلش شي حلو يعني ممكن تفرو على نباتات توجهو على نباتات على شي على شي حلو شي مفيد للمجتمع الناغ اش ما غاح تعمل بيها ما غاح تكون مفيدة للمجتمع الا بحالات نادره